اه لو حصلت اجازة لمدة أسبوع كامل ممكن يعني اليوم الأول أو التاني نقضيه مع العيلة والأصحاب، بعدين ممكن نفكر اني نسافر لمكان معين اه يكون هادي ومريح، بعدين ممكن اني نشارك في نشاط رياضي وهكذا.